انتظرت هذا الباص ثلاث ساعات ولا جا لينا. وأني للحين قاعدة أنتظر، وفاتني، فاتتني الحصة وفاتتني أكثر من حصة. وألحين- أني للحين هنينا وشلون برجع البيت وأني قاعدة هني في النص؟ يعني انتون خسرتون وقتي وخسرتون يومي، وللحين انتظركم. هذا يعني كلش مهز- مهزلة، مأساة هاذي.